पुर्तगाल अपने खेल, फुटबॉल, के लिए बहुत मशहूर है। रोनाल्डो भी पुर्तगाल के लिए मैच खेल चुके हैं। और समुद्री तट से सटा हुआ होने के कारण, वहां घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगहें हैं। शहर के बीच में एक पुल बना है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक जाते रहते हैं। और पुर्तगाल के लोग पारंपरिक रहते हैं।